Gne anzara asane sindrimandry koa zany alohane andray fanapahankevitry itegna mba ahafahany mieritreritry zany hoe mamisavisa gne raha ho atao na hoe misy hevitry hotapahany zany, da zay gne anjara asany raha gn'amign'evitriko.